Yaani muntu kano udara hara, kwatite mambo yarifoa sana au ma- maananii vintu vivu vibadilika mviri vyamema sana. Kwanza kabisa, ngurwe jino jinovaji ngujino nupungua, nguru jikavaji sina! Lakaviri, kwatite kitera vyavia, mara maurio youluma, mara mviri, mara mungu sioweza kii nama vyabowa au ukinuka wime wima. kuti vintu vyamema sana vii ubadilike umviri ut- kaanza balumwa vii mara vingi ujo- kuva umri mukulu ukashana nukupima ukashana nura na sukari sijui uri na uri yaani vintu nivyamema sana kwakweli. Kuti changamoto jamema sana, kwanza kabisa, ijingo josababishwa baa ni natagemea namaisha yako vyautite, sabisha pia mviri uvivia kati umri odoma, fyauvivu usi- usina maisha yabowa labda ujau usina kazi kazi yabowa nila vyaulivuu chena ulivikira isi- chene urifumira isikuno churya rwamtondo ikina chosababisha muntu akava na- navintu virifomu mviri ambavyo vyomuletera shida kanu umri udoma. Kwasabu yo yapelekea muntu yofu yowaza sana mpaka munviri ukava ulina shida au nujosababisha labda ukapata presha, nujosababisha ilifoo yopata akati umri udoma afu kutokana naa. Mazingira yoyo nayo yofumira kani, nani kukupata mpia yokwafafa, ko kutokana mburi mwe mwealinotoka alimdudi, sabu kanunoma mulimobowa ukivikira vintu vyako vyabowa, kada mvi- muumuri wodoma, ukashana naodalahala lakini udalahala vyabowa kwasababu kira kintu wopata baele vi- vintu vyouku patapata mviri ukuvasirahisi hamuna kwasababu si kira kintu uchwana usapata usi, uju ukitera vyavia udomire nukilanga <hesitation> munitere jii nisijo ukusababisha nitere jii, wadomire nukilanga <hesitation> nikintu furani nikili kivi hiri muviri, basi ahu ukadoma? Ukahewa chene choku chokanimuda ukuja uka- uka- uka ukiukutumia ukikala vyabowa, lakini kanusina mpia. Daukitera muviri uli vyavia, suruweza doma na ntuusi tuku nacheuru kolaolo kwasabu kira chuku chokudomie harukala ulo sokipata hamuna we uka- ukaendelea ikitera vyavia, isiku ukitera uriki, wokisira sina mpia ukalaula tuku, lomtondo ukitera wingo vyouzidi kilunda virifoo vii, joshana vintu vilundre vivila vyamema sana, kwahiyo ivi vintu viv- kudomera uku umuri ukusesa nambere. Afu kuva kitera vivio wasababishwa nivintu vyamema sana, aiza umuri vyaudomire, au iza akana usina mpieo kiza yokilaulya, ivi nuvintu visababisaha kwasilimia, nkulu mu tuku dalala vyavia, kushana winemire kwasabu ufike uteu wafikaa. Nanii umri furani wotakiwa udire fanya udire utaki ufanye iki lakini kutokana na uchumi wako, wolazima kukafanya kazi yafafa ambayo sio- siio udomanya, nau- naumri mwe utite tuku, kwe alaziama jupate kintu chavia kada nimagonjwa lazima jupata ambayo sio yosababisha uwe na kila kintu cha ufanya, lakini kana uja wikala vyabowa ulinamaisha yabowa fanya kazi yabowa wivikira vintu vyako labda watite vintu vilivalu walimisha avantu kukayi ukwavika mazao nyumbi, inhiwa panya utite maakiba labda kwamama majumba yo- yo- yo- yokifizira vintu hivy ukifazira mpiah watite kura wavika vyabowa kwahiyo kuti umri ujofika <hesitation> jukitera wi kusina kintu tuku <hesitation> soko soko udoma nuhangaika su kuinuli tufari sukuafia ali kumuntu syuku ukafure kwamuntu, sijui mara uhiwe kazi yoko yoko mulinda muntu kati ufikishire miaka idomirao, wolala uchi ukikera misu uchikuvu lazima jupate changamoto chakiafya hanto domera laziama kitara ulivyavia sana lakini uruma tuma nalinyumbi kintu kisina iki. Wadomi nukele nukileta chaika chavile kimwari ulio ukahumuruka, ukalala, ukafanya mazoezi yoenda, ukubweji, ukishana wodoma, vyaliha harafu jira jira shida jamuviri usujipata tuku japo daumuru udumire, koo twapata, changamoto jamuviri, kutokana na kina, na- nanii kipato chako cheutite chasababisha vintu vyamema sana.